Sakal di set retyit muw, pe sakal ni kat ka le sak yi sakal be del kɨ pet ani le pak ngurum mop di cin wat ani le pak sirop mop ɗe a mɨ chel pe sese sakal di nje ku wat ponok kɨ yet ti bi ku naan pɨ di nga kat naan pɨ sakal nga naku ret wet be ka cin mɨ naan kuni naan pɨ sakal nga be ret ka cin bi ku di kwop a shum naan tap ki mun kɨ dom sakal pwet muw, pe pak mop del pit pe or sakal ani le pak ngurum ku njep ku mop ku na'an mop wet pak mop de a wat pe mop kɨdom cin sakal, sakal ku bani ki ar kuret muw di nje ku wat putukup pak ngurum mop tu a kaa te mop kat long ni di pak mop cin a wat mop mwan deran ka arr te mop kat long ni di emna mop be retyit na ne ba reyit dighin kat ki de a tu kaa kat ka tu ngurum a ku cik kwa nga mop tu ka ɗe ku cik. Mop pus ka di ku kop ba dak mɨ sakal nde she pak njerap mop kya yi chel mop kya bi mop ba war a kom mop pe mop ki cin chel nde yakal ngu ku mop kya kwa shar chel mɨ ni mop wa tuwa mop be ka naa sakal ni nje ku retyit na ne ba retyit pe muw nje a ku wat putukup pe wat putukup ni kat kwa nga ku kalang sen yakal kat kwa nga ku ka laa ni yakal kat mop ku mop shi kokop mɨ mop ni wet ku kat me sakal nje ku retyit maa hoyo kat yi sakal ni nji ku retyit kat ka kat sakal ni ar kuret ba ret ka ki suwa fokol kuni fokol nde ani le pak mop mwan murap kuni.

Ɗe nje a ku wat putukup ko ya ngurum ku mop mwan tuwa mun nde ngurum nde mop de lap a sakal she a me ngu eye ngap sakal pɨ mop buzak ti mop ki tuwa ngurum di bi di ret kwan ni di kyel retyit ani le ngurum mop kaa murap, ngurum mop ka tuwa mop pe sese da ti sakal di nje ku retyit muw sakal mwakal ni di nje a ku wat putukup pak ngurum mop le so diyar be wat mop ki sulang a pe ti mop kat ar ngolon ti mop kat sakal ba niya arr ku kiki muw kat mu le sakal vuwm yit mu be mu ter dighin ta ka yet sakal vwum yit ka muw emna mop kat yet sakal vwum yit be kwa nga ni kɨ del ka peet ka se pe pɨkin jeso ma di kyel san ku mun muw pe sese sakal ret ta ok be a ar kat ni kat ka kat a ka ar kuret be niya kuret kwat a me mikiranta yi la la so kokorong hoho ho kat kɨ wat sakal.